Langngər daa a dɨjɨɨmən langngər də nyan langnər da dɨjɨɨm langngər da məksaiyən kəmmən nui lang gangər da dɨjɨɨmən nyagʊ kəmən nəngnga məksai, kəmmən junglore gəre kəmmən məksare gare kəmmon nəngnga furdə kwauwʊn gəre ka mən fare langnər da dɨjɨɨmən kən nui ləmmanf rə kwani kən nui bwiləmri kən nui məksai, bori rə kənjire a langngər daa dɨjɨɨmən niidɨjɨ nii furi dəndeni mənni bo kar bon suwe mo bon yingtən sʊ bərkənni rə dundə dəndeniying yingtən sʊki a dʊtənan mwi, jiba fungngi bukgi a dʊtən mwi kə mən nuiro ləmmang nyagu nyagʊ bərki niwe n'nidɨjɨɨ warə gu go dəwi ka nəngnga nakə nyang jirarə ka nongnfa nakə nyang bətəm ba nong nəm bənəm bʊwe rəni ka yogore a gani dang dang. Ka nəngnga kante ba be ki gə ka sʊbəbbane go kətən nəngnga wʊji we nyəng ke- kətə nəngngfa gʊti we nyan kə, mənni ji jiitən kak kəmmən kəmmare mo niiyajiiyʊ ka fare langngər da dɨjɨɨmən ni dɨjɨɨ ko niiya jii yʊ ka tore kə nənʊ jonni mularəki kənwʊlai ki bətəm ba nən nəm ka dəm naa kə nyang kə mon suwe re mo langngər da dɨjɨɨmən kəmən nəngnga məksai, kəmmən dunglorei kəmmən nui bwiləmri men ba nyirei gʊ fʊlla wʊbən gun yila yəte ta langngər da dɨjɨɨ mənni mən chʊ ki daa mero niya a lii rə nəngnga təməng nyatangnga naa kə nyang kən kəmmare mo kən nui ləmməng nyangn kən jire mən ni dɨjɨɨ ying kər nui ləmməng rə kwani nyəng ko me bən bi mo mən mʊwe dɨjɨɨmən kən nui ləmmang rə kwani. Kəmmən nui bwiləmri man ba nyiringʊ rə langngər da nən mun kəmmən dunglo gəre kəmmən məksa gəre kəmmən unglore kəmmən nəksare bərarə ki wʊni jii bəbən nəngnga bənən nəngnga naa kə nyang yingkə mən chure gəri mən kəmma mo kojiyu ka kɨkan nən nəng kojiiyʊ ka kəngo wʊnne ni dɨjɨɨyəng nʊwa kaiki kə na jara tareki kəna jir bo fau wʊlai ba dəm na kə nyang banya dɨjɨɨ a jir na nəngnga nə naa kə nyangngi nyabo gujiyʊ ka nəngnga yʊte ro bwiyangʊ au a wʊmne kɨ nidɨjii karə nya tang nidɨjii n'ge karə bwiləmri karə naa ko nyang me kəmən nui re bwiləmri nən rə bətəm ba nəng nom ɓa jər gara tari ki babe bachi ba subə bən yam ba bake bo bən yomni gojir bətə nangnga jii nggəngke monni bən nongnga gimən ngəngke jii wunijii ki ti kak wuni jiiki. Kanən nui bwiləmri rə kwani nyəng kə bətəm ba nəng nəm a be nəbbə ne yəm mbambe ki nən nui gəre ki kə nən nʊre kikən, ki wʊne kə kʊlmən nyi sʊwere go nən kəmmare no langngər daa nəng nən kə nən dəm naa kə nyang kə ka mən kəmmarə mo kən nui ləmmang rə kwani nyən kə dəgiye gəre a nyabi ya dɨjiimi kən nui bwiləmri nyəngkə nya dunda miyən a nyabi a dɨjii mənni.